باش تعلج لوحة على الحائط أول حاجة لازم تختار المكان المناسب وتحدد الإرتفاع اللوحة، بعدين استعمل مسطرة باش تتأكد إنها مستقيمة، بعدها حط ثبتها بمسمارين في الحائط حسب الحجم اللي تبيه، وثبت الرف عليها على اللوحة هتظبط تعلج اللوحة عليه الحائط بالزاوية وتكون متوازنة.